हाँ स्कक एक इन्नू जानवर च जु बहुत ज्यादा बदबूदार होन्दु, स्कक अपना शरीर से एक बहुत ही बदबूदार तरल निकालदू, और ज़ब वे ते खतरा कु अहसास होन्दु तो उस एक जोरदार बदबू ते स्प्रे करदु, या बदबू इतनी खतरनाक होंदी कि भालू जना जानवर ते भी भगे दिन्दी।